Anisan'ny biby tena maharikoriko ahy ny <hesitation> tsibolobolaina sy ireny karazana biby volomboloina ireny ohatra hoe: ny landy sy ny <hesitation> fanday satria raha mikasika amin'ao reny de tena mangidihidy ary tena mampatahotra ny mijery azy <hesitation> miholikolika ary marikoriko ny mijery an'azy volomboloina be.